<noise> Aminà frein-gna ndraika io na bisikileta io a na tômôbila dia samby ilaina ny fisian'ny frein-gna io satria ndraindray ianao mandeha mafy be igny a dia misy raha izanognana tampoka ka raha sisy frein-gna anao dia tafavarigna agnaty elaka akagny anao na tômôbila io na bisikileta, iarovana aigna olona koa i antony nagnanovana frein-gna io.